Preferisu pasé ël temp cun i amis perché parei fuma cuat riade e ën po d'festa e pöi anduma mangé cheicoza ënsema e fuma anduma ën discoteca la seira dop sin-a e e pöi anduma tüi a ca